أنا نتمنى نتمنى <hesitation> لو كان نعود نقدر نموت أنا قبل شريكة حياتي لي هي زوجتي على الأقل تبقى هي مع ولادي تربيهم وتكبرهم لأنه اليتم تاع الأم أوعر من اليتم تاع الأب الأب صح اليتم تاعو واعر أما يتم الأم أوعر وأصعب سما على الاقل تبقى تعطيهم الحنان وتراعي ليه.